Zanee nii ha gelle wodi bote sosai ngam to latti awawata yeshugo himɓe ko'amari haaje toh awawan azana to himɓe yii ɓeheftan.